Manahakan'izao moa Ñy mombamomba ny ñy toetr'andro a Kanadà ao: Misy ñy toetr'andro arikitiky hita aminy ñy faritsy avaratsy <shushes> zay, misy ñy toetr'andro sibarikitiky hita aminy ñy faritsy avaratsy antiñana no añivon'ny Kanadà ao, misy ñy toetr'andro taiga aminy ñy faritsy avaratsy, misy ñy toetr'andro tamperé aminy ñy faritsy antimo no añivony kanadà koa, misy koa ñy toetr'andro kôntinantaly hita aminy ñy faritsy antimo.